Umbõlõ torrõ! Kas sul om määnegi elämiskotus ka sääl joba olõmah? Mul muido uno eläs ka sääl, et ku sul om määnestki api vaia vai kotust kos ollaq sis timä man saat kimmähe mõnda aigu pi- ollaq.